في أشياء كثيرة تقدر تسويها عشان تحسن ألوبك في الكتابة، أول شي إنك تمارس الكتابة يومياً حتى لو لوقت قصير المهم إنك تمارسها يومياً، الاستمرارية والديمومة مهمة جداً في هذا الموضوع، وثاني شي راح يساعدك هو الاطلاع شوف أسلوب الكتاب العالميين والروائيين العالميين، وحتى الصحفيين وهذا راح يعلمك كثير جداً.